افضل الأطعمة الحلوة لأن اني من محبين الحلويات اما الأطعمة المالحة مو كلش متحمسة بيها لأن احس انو هي تسببلي مرض و احس انو هي غير صحية.